Da lau kung ta dong nu tin nang ye nung nwa jwe shuka, nan gaba, ye gaba wi me ten lue yaklum yaklum yaklum yaklum kani yake ne ɓeri lue shang, da lau kung ta dong nu gam lona kako tin wi yu waken suya ye waken suya lo turi ne ɓeri lue shang, da lau kung gan gan dong la dashi tin wiye yaa kani bere ye yaa ɗi yina ne ɓeri lue shang, da lau kung ga monanui nlo donghung tin wi ye nung kani ne ye nung nwa jwe shuka yina ti yinale ten ɓeri lue kaminne da lau kung kannee gan dihuŋ ti gan dihuŋ.